Puna ba farafina yilo ava faransi, ɛhh mubeya nɛ we sɛɛba ba bun a mu tanu, bun a tanu mɛɛ oyidiera cururu to ba ce'oro bun a wati bɛɛ faransi, unhun owe vɛ bɛɛ mamu sinɔn, wati, ɲawe ɛn bin a wusu we ɛnba matete. yibɛ a eeh kuran a paba to mu bɛ'a benɛ nɔ'aya base.